Yakup'a tu urip'a, yakup'a me taroka'ite me tatokun'ite tu taguan'i fanga tura tasabi-sabi nai lekan insabi naruk, sabap yakupa naboda sontu bintangg moun tei, yakupa ira nasabi galak kalo tasabi-sabi tu'i tarus sabap narongan nini sinabi'ra ira nakomak galak. Falabon habar sa'ira kena goran'a sa nafara ni yakup sa, nafara ni yakup si tutu ulan-ulan ngarak ngarak, nafara nubua-nabua fandia mancia dratan dabail yakupa'a nai dafas. Mata kena'ra sa'te namau natanak ni yakup ira waluk natnak tei jat'tei si harus dabutu pis'a i'le matakena nafakawai ni minlena nai minlen magei. Tatanak'i nini yakup'ia te magei, minlen nakuk'o me dana'i danak iloka, fanda tatanaki loka'ia tatnaik'i loka kenara natakan yakup'i nai ma'ca i'lamai ambon. Mata'i sa'te nafas yakup ira, nafas ni yakup'a abis nasaka lau kapal'a namuli nalua ambon, samp lu ambon natagi nabail yakup'i ste ni tompat mimian, nafas'i ni <hesitation> la te la ababi laka nfra nabu boit sampe dodan tulu tefua ira yakup sate natiu namuli rei goran woun. Sabap tafara takup'a ira. tafas tura mata fara-fara'i awal'i sa'te walu, me nimata'i nai tei, yakup sa'te nei magei te magei harus <hesitation> nafalaru nabail ni'a mat fara-fara isa'te. Urup'a walu fanda. Uripa ira, nai nairia urap ira dafara ira aharus <hesitation> daguani fanga rei esira, kai woi'a. beban woi'a, kuwakas woi'a, ira ni fanga'ra ira me taguan'i fanga <hesitation> nai wanura ira wida naka tei uripa me tafarai nabua nini dodan uca resi ira <hesitation> i'nasabi naruk loka, tasabi la te la ira nasabi narik tarus loka, sa waluk ira fanikir'a. Fanikira ira inikurjara garan ira cuman garan ira napor nalelai mancia di <hesitation> adin. diaya'i, difudi. Falabon mami babotak sa namian ata kilwaru iningsan'a bapa jafar, ni adin kai sa bo nirebat fano'a. Ei garan ira faniki ratan nabebat-nabebat nabebat tutuu, nabebat'i boit tefua walu nawei ni woira ngeit wa boi'tefua nawei ni'ru si'wa walu, mate kana sa'te nawotu wamari marani ira inikurjang'a cuman nai nraagi nabail sirai'ra nasirai natotik sebe ira boit tefua ale garan ira si ata woun lo. Jadi faniki'ra ir sa'tia bi kitawai magei walu. nugu babora sate naras reilau nai tei natagi nabail ldan teu teu pois teu teu nai ata nafakatkut si moo jat'tei gara le si ata woun i'loka, mami botak sa'te nawei hambak sia rekin'a garan <noise> tabura'i <noise> jat'tei marar ira sundur nai da'ratan tapi galan boloka <hesitation> dekun nai olara nasung wa loka ira si naita woun loka ata daka'itefuara dabebati ru'a dageit wa babi wa'loka dadi. Hambak sa ngasan faniki iwa rira tewei la te la jat'teloka, uripa walu, <hesitation> toi sa ira nafara ni kusar sa, eey nafara ni urip si ulat loka. Ulat tei <hesitation> nibaba tu nini'ra mancia daratan dakutan urip ira bo datanak'i <noise> nugu toi sa'te ira natagi nalenga nagamari manrani ira tutuuu garan, naleng leng fandia mo naingat'i ni urip'a nafalari namuli bo ni tompat mimian'a fandia nakutan nina tu ni baba'ra, baba nugu urip'a nagi, ni baba'ra namotan'i ni nababar nakuko gutan bo num nina, nawli kakutan bo ni ninara, nina nugu uripa nagi, ni nina nakuk'o babae unu urup'a sa'te mancia datagi dabail da fas le roti nun baba kutanak'i, woo ira mo. Nugu toi sa nasel mampu teloka, nasela nafot nakoka'i bingan' galas, isuka tei loka dasulak'i natgi ngi te nagi nasuka tei loka. Nawali ni marar woun dasukal'i ntagi dateku ar ni nini'r nafusk bingan sa sa ira nasuka tei loka, nawali lorifi'ra dasulak'i natagi nasibur sulak'i natagi nabail kai taun jat'te loka nawei ni hal tutu ninina ni baba si dafikirang si waloka, rei lau nai tei ni babara naku'o <hesitation> labi bai ira <hesitation> ta bail jalan le tatadi tabail mata'i nafas ni urip'i sa'te tasuk ni uripa namuli woun loka tei loka ira kita garan marar fndia loka liwa.